Gjitonet tuaj janë të çmendur! E di çfarë më thanë? Se ngë mund të tolerojnë zhurmën dhe po mendojnë të bëjnë një peticion për orën policore në lagje.